Maro ny karazany laoko zay misy eto amin'ny firenena misy anay a. Ny laoko zegny agnisany <hesitation> agnisan'ny be mpitady eto zany hoe zegny misy ny laoko andranomamy, misy ny laoko andranomasina <hesitation> fa ny fitambarany de eo amin'ny valopolo eo eoeo satria maro ny karazany laoko satria maro be ny <hesitation> vahiny na hoe <hesitation> Japoney te andeha hitrandrakan'ny laoko aty aminay nohon'ny fahabetsahany, de zare amin'izay agnisany hoe <hesitation> te hitady laoko maro.